Ahwo no̠ uzuezo ri re̠ were ome̠ ahwo no a re nya edhere o̠ghe̠ne̠, ohwo no o̠re̠ ta uzue̠me ohwo no ore ta ohwo fe lu tho̠ ore ta uzueme ke̠ e ohwo te lu tho̠ o̠re̠ ta eyona ke, owho no̠ o̠re̠ ta uzo e̠me na ro̠ ke̠ ahwo, ohwo ote lu tho̠ o̠re̠ ta no̠ oware no̠ whe lu na uwoma haha, ene̠ whe̠ ha ti lue ahwo ye na me̠re̠ wo evawero kpahe ahwo ye na mere wo obo̠ ufiho kpahe ahwo no̠ ere̠ ta e̠me gbae gbae gbae ahwo no̠ awo uzuazo uyoyo ro̠ ke̠ ahwo ofa ahwo no̠ awo eghale ro̠ke̠ ahwo fa, ahwo no̠ are fi obo fioho ro̠ke ahwo ahwo ahwo yo na mere wo uyoyo kpahe <noise>